بين خيمة في جبل وبين قلعة عتيقاً فاصل قلعة عتيقاً على دفاعها ليلة خاطر عندها رمزية عندها رونقة عندها سحرها في حين في جبل مانيش من هوات الطبيعة خاصة تخيم في الليل الليلة بش نقضاها الآن تبطلها في قلعة ونعيشها كالسحر هذيك اللي فاها نوم تشارم موجود فيها.